Ndagira omu- omuntu owaaburiijo aramaraho esente zirahika nka ikumi n’etaano, makumyabiri owaaburiijo, hakuba ebe- ebeeyi ere eryemwe omuhendo gurashwana mbwenu. Ndagira omu- omuntu owaaburiijo aramaraho esente zirahika nka ikumi n’etaano, makumyabiri owaaburiijo, hakuba ebe- ebeeyi ere eryemwe omuhendo gurashwana mbwenu.